Tsy dia mahay magnana raha zakaina be loatra aho amina resaka parasoly fa raha vitsivitsy miky no fantako amignazy ny tahony lavabe somary mivilaka bitaka igny dia ny raviny mibaràgna iny mampisarasaraka anazy amin'ny vy madinidika igny madinidinika lavalava igny. Dia izay no fantako amin'izany.